Cholli e waɗa yahde inaare ko wodi fewnugo, sai de majji e nder ladde, daga ɗon sai fiɗowoɓe nangi ko ɓe nangi, ko lutti fuf sai welo ɗuɗɗi waruki. De kyar ni gota wawi yahugo wuro ko nden no teddi, wala gorko balle o rima ɓiɓɓe ko o accata gaɗa.